Aŋ nyunùim nyàŋ aŋ ba nyiŋ gboo e kpɛ̀nɛ̀ mieɛ̀, aŋ gbòà ɓàìsaà mieɛ̀, yèè aŋ gbòà e vɛi. Aŋ bà nyiŋ gboo vɛiɛ̀, àŋ gboo ɓàìsaà mieɛ̀, yèè kpɛ̀lɛ̀ mieɛ̀, tiŋ àŋ gboà. E ɓàìsaà, e kpɛ̀lɛ̀ mieɛ̀ yèè vɛi, aŋ bà nyiŋ. Miàŋ mìŋ gboo ɓàìsaàa, tiŋ miàŋ mìŋ gboo.